पियर रंग बहुत शांत स्वभाव के रंग छे बहुते। जगह देख सकते छीये पियर रंग बहुये जगह। उपयोग होई छे पियर रंग बहुते अलग रंग। होय छीये शांत स्वभाव के होवे छीये।